أول إشي أغير أسلوب الشرح، أطرح عليهم أسئلة تفاعلية أستخدم الأنشطة وأضيف نشاط جماعي بسيط، مثل مجموعة صغيرة تناقش موضوع معين، أقدم مكافآت بسيطة أستعرض فيديو أو عرض تقديمي، واستخدم وثائق متعددة لجذب انتباههم مثل فيديو قصير يتعلق بالدرس.